मए बाइकिङ करन जान चाहत हओं । दुईचार संगी होमए और बाइक होबए फिर त हम कहाँ ना पुग्जामए । मोके हमेसा बाइककि शौख रहो हए । तभि मोके बाइकिङ करन पसन्द हए ।